Matseitiuu na nꞌoom maxjeⁿ nquiunaꞌ ljoꞌnaꞌ na cwiwinom nacañoomnaꞌ ndoꞌ majndeiiticheⁿ xeⁿ na nncwjaꞌ tsꞌaⁿ joonaꞌ oo xeⁿ na nntyjee tsꞌaⁿ joonaꞌ maxjeⁿ wiꞌ nquiunaꞌ ndoꞌ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na ljoꞌ ee quia na cwityja̱a̱ya cwii tsꞌoom oo quia na cwitoomndyo̱ cwii tsꞌo̱naꞌ cwiwitquiooꞌ na cwindyoo ntsueeꞌnaꞌ, cwindyoo ndaaꞌnaꞌ nmeiⁿꞌ ljoꞌ na cwiñequia na cwiwaꞌ na wandoꞌ cwii tsꞌoom ndoꞌ quia na cwilꞌaaya nata̱ꞌ juunaꞌ cowitquiooꞌ na mati juunaꞌ ntyjiinaꞌ na wiꞌ ee joꞌ na cwiluiꞌ ljoꞌ na tooꞌ naquiiꞌ juunaꞌ na ꞌnaⁿmeiⁿꞌ cwiñequiana na wandoꞌnaꞌ.